ghan khunen ghafkun wonn anin khumbukuni yaani viogozi lamma thaa ichia ghugurdha thaa Americath thaa south Korea jarkun wollothe dhiko wol dhidhe dhub nguviunen Ghar silah ishin nguvuu woth bekheni number 1 dhiko wol ilalethe dhub tramp yedhen khunen dhiko iraa lalafe yenen dhiko sodhathe dhiko wonsunen jabdhua sunnif iraa sodhathe